أجمل ذكرى بالنسبة لي ايام طفولتي. لما ماما جابت لنا بيبي كنت مرة مبسوطة بأختي وكنت ابغى يعني اسوي كل شيء لاختي ابغى اغير لها الحفاظ ابغى العب معاها ابغى أجلس معاها طول الوقت. كان بالنسبة ليا يوم ما يتكرر ابدا بحياتي.